أحب أحتفل بعيد ميلادي بچلسه بسيطه مع الأهل و الأصحاب نچيب كيكه نسوي شويه ألعاب نتبادل الذكريات نسوي فعاليات أسئله الأچواء تكون حميمه تخلي العيد مميز أكثر من الحفلات الكبيره و ما أخليها چدا كبيرا أخليها چدا حنونه.